احضر مايه دافيه فيها خميره و احط فيها رشه ملح و سكر بعد ما الخميره تفور انزل عليها بالدقيق بعد كدا مكعب زبده و أبدا اخلط الخليط دا كله واول ما يخمر معايا أبدا أشكله علي كعكه صغيره.